Ncheya tejna lud cho zyn nli re jwa'n mbesxa' bixtila', nzoy bixtia jwa'nta ta naduz naka, nzoy jwa'n di'bana nabay na mbay nzoy <hesitation> sss re irzin naka este ley yax jwa'n ley yach re jwa'n nchamen, yex xabmen, gadmen tyz ngeta bixti'ana naba ndoya'a kab ndya zaja cho ma'ba ndye nketemen, mbay na mas naya ndebe re jwa'n tij po- pol tiempa nzo jwa'ndole bliago', na jwa'na <hesitation> kotexa izyoba na jwa'na <hesitation> ndaxa ndaxa lar zebay, mbay mas nera nzo par lyago' mbayna nzo jwa'na nak go' nzo mbay nzo thib neda jwa'n ndole ndab lo ya ndole ngid jwa'na este tolabxa na koxa mbis na jwa'na yex xabxa per jwa'na nera per naya pur jwa'n tij ndebe nayana ndebe este mbesna bixtila jwa'n- jwa'n mbesxa pas' mbes jwa'n nayez nabay mbay nzo jwa'n di'na, mbay naya na nzo jwa'n nitna bay jwa'n nn- nzolay bot benta xamenabot na benta kuibmena ludna ze yex yamen ze yex yamenza jwa'nay mbesna zya nliney yech ya yex yamen gadmen taxmen xabmen <hesitation> ee yex lud pis yex e po nzomen lismena' jwa'na naka par mbi' mena jwa'na naka bixtila'.